Suvila nuvula amang'ondo shunyala kokola ishindu tawe, na novere na mang'ondo galakoromba omenye vulai na vena vovo munzu, omenye vulai na efamiri yoyo, omenye vulai na amajirani, nuri na mang'ondo ulaheshimika, avandu valakuha heshima, ularinda avandu, kari niνa navatende urikala navo vurahi, nuvala amang'ondo ama nove namang'ondo novula kugatumikira munjila indahi ulagasana na vandu, vandu valala vari namang'ondo unyola vatanji kuva namadharau, vadharave majirani. Unyola umundu shigina ari namang'ondo yakumbaka hango, yumbaki inzingari, yakavika iridiji araundishi iridiji hango hehe hosi kari jirani shanyala kwinjira mwiboma rire tawe, kari mundu uyu yakatwenza inzira yeye kosi ishindu shidamana shakamkorekera hango hehe shijira yavugula amangondo kuva ingavo yakinga majirani. Kari ganyala kuiza gamukonye kuri inzu nivere niizangu waze amukonge tawe shijira yayeva hango, lakini noveye namang'ondo ove walomba evindo vyovyo vulai, wakaribibisha majirani. Kari ishindu shiveye, jirani wange uyu numulai yahigula eyeti kurinjila vivangu kumusoro niva hatari ivava nimunyori, kunyore kumuturizaho, nure namang'ondo, nure uramikira mang'ondo gugu vulai kuri kosominya vana, kugurira orang lang nainguru, ugurira arana ishukuria, kari jirani naverla ishindu, ove nöjendang, onyore jirani wovo ari hasi anyala kurugula kuamangiando umbole a jirani reka kokere shina, kukukonyeku amang'ondo chigira uri nago, umukhonye, genago numanyi ni injira indai yakutumikira mang'ondo nukuva naamani na mang'ondo genago, lakini wata urwereri shigira wakanyola amang'ondo sisuvita urazia ihale dawe mwishowe uratigala amajirani varakuchukia urikala wengine, alafanaza umundu warihuza yani avulaza uvwiko kari kidogo. Kandi nuveye na mang'ondo manyishe, shigori vulai kandi towe shijira isa yesi shugona tawe uri munzu. Shijira vandu rosi vari namang'ondo tawe, variho vivi venya kumang'ondo kuiza kwiva mang'ondo genayo. Sasa uvulaku amani kandi noveye namang'onde aminje tawe, heri ove namang'ondo kidogo ganyala kokhola shinya, gakurinda halala nefamiri yoyo ne vindu vyurinavyo vinde.